ⴰⵢⵓ, ⴳⴻ-ⴳ-ⴰ-ⴷⵉ-ⴻⵏ ⴳⴻ-ⴳ-ⴻ-ⵎ-ⴰⵏ-ⵉⵏ ⵀⵓⵏⴷ-ⵡ-ⵜ-ⴰⵏ-ⵉ-ⴰ-ⴳ-o-ⵔ-ⵀⴰⵏ-ⵉ-ⴰ-ⴳ-ⴰ-ⴷ-ⵎ ⴼ-o-ⴷ-ⵏⴻ-ⵔⴻⵜ,. ⴼ-o-ⵔⴻ-ⵙⵉ-ⵓ-ⵍⴰ-ⴳ-ⵎ-ⴻ-ⴳ-o-ⵔⴻ-ⵙⵉ-ⴷ-ⵡ-ⵏ-ⵢ-ⴰ-ⴽⵙ,. ⵙ-ⴻ-ⴷ-ⵜ-ⴻ-ⴳ-ⵏⴰ-ⵙⴰ-ⴳ-ⵙ-ⵎ-ⴻ-ⴳ-o-ⵔ-ⵔⴻ-ⴽ-ⴻ-ⵜ-ⵙ-ⴷ-ⵡ-ⵏ-ⵢ-ⴰ-ⴽⵙ.